Mianatsy mitendry zava maneno nitiako satria afahafa avao koa manenty ampela mitendry lamoziky. Manahaky mihira iñy moa izañy efa hai-teña sady efa ahia-teña avao isanandra da aleo mianatsy mitendry fa sady miasa sain-teña miasa tanan teña da mahazo fahafinaretana koa sofiñy fa mahy mitendry an-teña.